Ahokka ko Allah marni ma pat bana horema, ɓandu ma, jeeba ma, wakkatima hado yidde hanjun'on vette yidde ngam no a numiri no yidde va'e pat to yidde sali numoma.